हमारे गावंड सबसे जादा तो खिचड़ी भानो। तेन्दो जादा किच कम ना आती तेन्दो सिर्फ तेल मार्ची या चोंका लाना या चाउ डेने छोड़ी। ओको होन हमारे गावोंड शतु. शतु हमें चान्सी साथ काँओ। या सबसे ज्यादा खाना पसंद करोना खिचड़ी।